په پخلنځی کې شته لوښي لکه کاسې، غوري، قابونه، پنجې، قاشوقې او کاردونه چې دې ډوډۍ د خوړلو لپاره کارول کیګي، جک او ګیلاسونه بیا د اوبو د څښلو لپاره کارول کیږي، پیالې، ترموز او پتنوس بیا د چي د پخلي دې پخولو لپاره کارول کیګي. په اشپزخانه کې ځينې نور لوښي هم شته چې هغه بیا دې <hesitation> څښلو او د دمولو دپاره کارول کیګي.